So mi nani un inni kalimaawa disgust ko wiyeete "ñamɗo" mi siftoroya nyande min kaaɓe- yannde min kaabi e surbaajo am, mi yaari bojji haa jemma, ɗoyɗi sali waruki, mi hauti e mettol.